أنا أميل للأطعمة المالحة أكثر الحلو الحلوة طعمها لذيذ بس بسرعة أمل منها، أما المالحة تناسب ذوقي أكثر وأقدر آكل منها بكمية أكبر بدون ما أحس بالشبع بسرعة، مثل الأكلات مثل الشواه أو الرز باللحم يناسبني أكثر من الحلويات مثل الكيك أو البس- البسكويت.